Noy defeite gerogal. Gerogal ni e anndi e nyame, ɓawo a nangi a hirsi, a ɓuri leɓe den ta buriro jungo ta jomu ndiyan ta wuli ɓurduda. Kuttadi, itta gineje redu bo faa ton. Ta jongi ngal e ngal fude go ngadda lumo maɗa ngattanga nder ta taccal ngal wa kusel-kusel a sali wicca ɓiyoɗe, weccu ɓawongon tacce dande, tacce iyon bacce, tacce nun ngal watte defe faa benda